<hesitation> Ia, antony ilàvan̈a masìny kalkile karà ataony a lekôly. Koa fa kilasy teriminaly irô zen̈y mampiasa masìny kalkile; lera man̈ano fan̈adin̈ana beka zen̈y tsy diso kalkily fôtony fa efa ôtôrize zen̈y. Aviô amy zay misy fôrimily koa zen̈y afaka atao aminany io. <hesitation> Hoan-drô mpivarotro koa zen̈y mampiasa masìny kalkile beka tsy handiso kônty zen̈y lera mivarotro.